Ne mea ɖu anniversaire a, ne mea ɖu anniversaire ya me ƒle na nu wo, ma ƒle nu- me ɖa na mɔlu, me dze na aha, aha vivi ma na ne dada nye wo, nɔvi nyeo tsɔ kple fofo nye ŋsuɔ wo. Ne enyi be me trɔa ɖeo ke gbɔnɔ nyitsɔa me ya ɖanu, a to fufu, a wɔnu ne edze sukulu (untintelligible) me ƒle na akpɔnɔ vi ke kpetsike wo va ma ne mía tɔ wo le suku hɔme shigbe ŋkeke kpɔa dzidzɔ. Edɔ ne nyea mea a wɔa e nyi ɖɔkita. Gamea ne enyi be nɔ nye le dɔa nye ŋtɔ ma kpɔna enɔ nye gbɔ. Ne enyiɛbe ne na nɔvi nye ɖe alo ŋɖe wɔ ame nye ɖe nye ŋtɔ ma kpɔ ɖa wa keke. Ɖɔkita e dzɔna dzi nam etsi ye mle sukulu yi ɖe ma va nyi ɖɔkita na nɔ nye lo. <hesitation> Me nye woa tsɔ kple nɔ nye (untintelligible) tɔa nye me a yi ɖɔkita enɔ nye ku nɔvi nyeo tɔ eŋtsi le, ne enyi be na me nyi ɖɔkita ne ame wo va ne me wɔ dɔ na ameoa ŋtsã ma kpɔ ga ne va ma ɖu lã ŋtete, e ma wɔna nu nyeo, ŋtsã ma ƒle na nu nye wo. Tsã o be na ma va nɔ ameɖe gɔme ne amea ne va ƒle nu, ne gloa me nyi ɖɔkita, ŋtsã ma kpɔna tɔ a ɖuna nu. Me nye nɔ nye ku nɔvio kpo. Ne enyi be na ameɖe ledɔa ne ma te kpeɖe amewo tsi, ne enyi be ameɖe ledɔa ma kpeɖa na amea ŋtsi ne amea ŋgba kuo. Ne enyi be na amea dalɔ̃a